Kasyi'i 'yanhmayajpa 'yune ja'ku ja'ku ku'tyaju, por ejemplo tzye'ta'mpä kyu'tyajpa alimento y wyejyajpa ja'ku 'yanmayaju jutzä nä ku'tyaju y cuando pyäjkyajpa 'yäksi tambien je kasyi'i kasyi mama'i pyicatzäkpa primero je 'yäksi ja'ku jenä 'yanhmayu je je pyoyitu'i, y por ejemplo a'ksyi'i mye'tzpa kyu'tku,'yanhmayajpa je 'yune ja'ku tambien ja'ku ku'tyaju y ja'ku ku'tyaju y cuando nap keyeyajtyo'u jetij 'yanhmayajpa jutzä ma keye'e', jutzä mye'tzyajpa kyu'tku, jutzä este ma tambien tzinhyajpa, y sititpa y este tem prejemplo je pa ijtyaju pata ijtyaju pe'tzyu' tambien cuando manhpa nä'ojmä tambien jenä manhyajpa je 'yune ja'ku 'yanhmayaju jutzä nadatzäjkyajpa.